velkomin í Kastljós við ætlum á eftir að ræða við Pál Hreinsson sem er formaður rannsóknarnefndar í svokölluðu plastbarkamáli byrjum hins vegar á pólitíkinni Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins velkominn takk þessar viðræður fjögurra flokka þið í rauninni þeim í dag með því að segja að þið teljið þennan þennan möguleika meirihluta of tæpan en þetta er

sem lá fyrir þegar þið fóruð af stað hvað breytist frá því að þið ákveðið

í það að reyna að ná fram niðurstöðu lausnamiðuð og viðræðurnar gengu fínt en það breytir því ekki að þegar við förum í þessa formlega hluta viðræðnanna stöðu bæði þessa

sem allir eru sammála um eins og heilbrigðismálum samgöngumálum og menntamálum og reyndar fleiri þáttum á sama tíma og við fáum kynningu á því hvað er á döfinni

varðar kjarasamninga þá blasir það við að trausta ríkisstjórn ef við eigum ekki að glata á augabragði þeim efnahagslega ávinningi sem við höfum náð síðastliðin fjögur ár og þá hreinlega veltir maður því fyrir sér

hvort þessi þrjátíu og tveggja manna sem ég vissulega benti

upphaflega að væri of tæpur hvort hann væri ábyggjandi að fara inn í heilt kjörtímabil því ég held að við Framsóknarmenn og

margir aðrir lofuðu því að hér væri komið á pólitískum stöðugleika og það auðvitað felst í því að hér sé

okkar mati

treystum við okkur ekki lengra að svo stöddu þegar þú segir

eins og þú nefndir og

ertu í rauninni að segja það að kjarasamningarnir

leiða til þess að það verði ekki nægjanlega miklir peningar til þess að fara í öll þau uppbyggingarverkefni sem það er allavega þannig að þegar við

þessir fjórir flokkar þá sjáum við mismunandi

hægt sé að gera bæði þá innan núverandi fjármálaáætlunar og hugsanlega þeirrar viðbótar sem menn leggja til til viðbótar

en ekki síður hvað þarf að gera til þess að við getum viðhaldið hinum efnahagslega stöðugleika í líka hreinlega að geta lagt svolítið til hliðar til

eindregin skoðun mín að ríkisvaldið mun þurfa að koma að þessum kjarasamningum með einum eða öðrum hætti

að þeir gangi eftir það er auðvitað hluti af þessum málum sem og menntamálum og slíku en þetta mun líka þýða það að okkar mati að það mun þurfa mjög trausta stjórn sterka breiða til að geta tekið þetta samtal við alla aðila vinnumarkaðarins og koma okkur í gegnum þennan skafl þegar þú segir breiða stjórn því

að útiloka kom fram í dag að þið vilduð ekki taka Viðreisn inn í þessar viðræður ég held þú hafir sagt að

sérstaklega vel á þessa stjórn sem hefur verið talað um frá miðju til hægri þið með Miðflokki Flokki fólksins og Sjálfstæðisflokki hvað er þá í stöðunni ég held að forsetinn sé

að segja við forsetann ég mun auðvitað segja honum frá þessum viðræðum sem við vorum í og hvað ég telji vera sóknarfæri og hvaða möguleika þar eru uppi

kannski halda því milli mín og forsetans

það viltu ekki segja okkur eitthvað þennan fjögurra flokka hóp þá var það einmitt það sem ég talaði um upphaflega og við skoðuðum til að mynda að taka tvo minnstu flokkana inn

við urðum síðan sammála um það allir

of mikið

og við fórum þess vegna í þessar formlegu viðræður og það gerðum við öll algerlega með opinn huga og af öllum krafti ert þú að vinna að þriggja flokka

og Vinstri grænum ég hef alla tíð talað fyrir því að það þurfi breiðari stjórn frá hægri til vinstri til að takast á við

eru til þess að viðhalda hinum efnahagslega stöðugleika til að viðhalda því sem við höfum áunnið og tapa því ekki inn í í þessari fyrirsjáanlegu framtíð þar sem þar eru áskoranir bæði

það eru miklar væntingar um hvað þarf að gera í uppbyggingu það eru kjarasamningar

sem þú nefndir eða eitthvað annað form skal ég ekki glaður að taka þátt í slíku smá

Sigurður Ingi takk fyrir komuna í Kastljós takk sömuleiðis

dag var birt skýrsla rannsóknarnefndar um

svo kallaða en þar var skoðuð aðkoma íslenskra heilbrigðisstarfsmanna og stofnana að þessu umdeilda máli var sendur frá Íslandi til Svíþjóðar þar sem hann gekkst undir aðgerð sem síðar kom í ljós byggði á veikum vísindalegum grunni og reyndar er talað um falsanir af hálfu ítalska

Macchiarinis Páll Hreinsson er formaður rannsóknarnefndarinnar hann er kominn hingað til okkar velkominn Páll takk sko ein af niðurstöðum ykkar Tómas Guðbjartsson prófessor segir það í rauninni sjálfur að hann hafi verið plataður eða blekktur af

Macchiarini í aðdraganda þessarar aðgerðar í hverju nákvæmlega felst þessi blekking Tómasi bréf og biður hann um að setja beiðni sína á bréfsefni spítalans og taka með það væri viðeigandi að taka með einn af þeim kostum sem ætti að skoða c

daginn eftir skrifar hann honum annað bréf og biður hann um að taka upp málsgrein sem hljóðar á þá leið að nú sé maðurinn kominn á endastöð og ekkert annað blasi við

skurðaðgerð og annað hvort væri hægt að skera þetta krabbamein í burtu eða setja barka í staðinn er rétt

veru að biðja Tómas um að draga upp verri mynd af ástandi sjúklings heldur en heldur en

efni stóðu til já

aðallega það að með þessu

detti út sá kostur sem beðið er um í upphafi

það var að senda sjúklinginn út til þess að kanna hvort hægt væri að gera var það þannig að Tómasi og kannski einhverjum fleirum hér á Íslandi hefði mátt vera ljóst á einhverjum tímapunkti að þessi aðgerð sem síðar er farið út í byggð á veikum grunni hefði Tómas átt að spyrja spurninga sem hann gerði ekki að átta okkur á því að séð frá Íslandi er verið að vísa sjúkrahúss í Evrópu sem er í náum tengslum við Karolinska

þannig að við getum alveg spurt bjuggust menn við að á Íslandi ætluðu að fara að segja þessum heimsþekktu verkum það var örugglega ekki það sem það var en við höfum ekki fundið út að þeim hafi augljóslega mátt að vera kunnugt um að öll þau leyfi sem þurfti fyrir aðgerðina skorti og það er alveg klárt að það vissu þeir ekki og í reynd kemur ekki upp þessi umræða í miklum lausatökum tekið hjá Svíunum fyrr en á árinu tvö þúsund og fimmtán og sextán Tómas hefur ekki viljað tjá sig við fjölmiðla í dag en gerir

athugasemdir við ykkar skýrslu í svarbréfi hann til dæmis segir og telur að það sé ekki rétt sem þið segið að hann hafi haft uppi einhvers konar villandi ummæli í fjölmiðlum og þannig gert of mikið úr sínum þætti í aðgerðinni tókuð þið á einhvern þátt tillit til þessara andmæla Tómasar eða annarra sem hann viðhefur já við fórum með andmæli hans

eða settu þau inn þar sem við vorum ekki sammála þannig að fólk sæi hvaða viðhorf hann hefði og þau voru skýr og ótvíræð aðrar vangaveltur hans og það sem hann vildi

svo fram í viðauka þrjú skýrslunnar breyttu þessi andmæli

heildarmyndin

það liggur alveg fyrir að þessi margfræga grein í Lancet tímaritinu hún var auðvitað meingölluð og þið segið að íslensku læknarnir Tómas og Óskar þeir hefðu hreinlega aldrei átt að samþykkja að vera meðhöfundar að þessari grein er ekki bara augljóst að að það þarf að draga þessa grein til baka og hvað segir það okkur um rannsóknarstarf þegar eitt virtasta birtir svona grein við skulum átta okkur á því að þessi grein fór í ritrýni hafði verið hafnað reyndar já hafði verið hafnað af enn virtara vísindatímariti og þar eru gerðar nokkrar breytingar en til að halda hann reyndi eins og hann gat að koma orðfæri greinarinnar sem næst staðreyndum málsins og þeirra vísindarannsókna sem gerðar höfðu verið á Íslandi og menn vissu þá hver líðan og staða sjúklingsins væri hins vegar féllst alls ekki á þetta og þá stóðu þeir einfaldlega fram fyrir því að velja að draga nafn sitt tilbaka fyrst ekki var hægt að koma þessum þeir tóku þá ákvörðun að vera með og við

að því að þetta uppfyllir ekki þau skilyrði sem vísindagreinar verða að gera er ýmist villandi sagt frá það er slegið föstu því að þarna hafi verið engin rannsókn sýnir að svo sé það var ekki til nein vísindaleg bara fullyrt þú sagðir á fundinum í dag

að veita ekkju Beyene einhvers konar fjárhagsaðstoð til að meðal annars skoða með lögmanni hvort um bótaskylt atvik sé að ræða og þú nefndir það líka að hugsanlega hafi mannréttindi

brotin í þessu ferli öllu það brot og möguleg bótaskylda beinist þetta að innlendum einstaklingum og stofnunum eða erlendum þetta getur fræðilega beinst að báðum en við skulum átta okkur á því að það sem gerðist í Svíþjóð var öllu verra og sótsvart það liggur fyrir að forsvarsmenn sænska sjúkrahússins hafi ekki haft samband við ekkjuna það að veita ætti henni einhverjar bætur og koma til móts við hana

sem ég minnist á kerfisbundið verklag sem getur leitt líf manna í stórhættu

áttu þau sér stað hérna heima líka nei þau áttu sér ekki stað hér heima

er að það er gerð vísindarannsókn án leyfa

það það verður örugglega mikið rætt um þessa skýrslu áfram og ég veit að spítalinn og háskólinn ætla að taka þetta til skoðunar en Páll Hreinsson þakka þér kærlega fyrir komuna

í Kastljós takk fyrir gott kvöld í þættinum í kvöld fjöllum við um tvö ný íslensk leikrit annars vegar

sem leikhópurinn aldrei

setur upp í samstarfi við Borgarleikhúsið og hins

undir forystu Mörtu Nordal sem setur upp

um eitt frægasta sakamál Íslandssögunnar þegar Friðrik Sigurðsson myrti Natan Ketilsson með aðstoð Agnesar Magnúsdóttur og og þetta er í takti við það sem Marta hefur gert áður já ég vil nú kannski byrja að segja

um þetta mál síðustu aftökuna á Íslandi bæði skáldsögur og búið að gera kvikmynd

þar var þar var fókusinn á Agnesi og ég get nú ekki

í þessu verki sé fókus verið að einbeita sér bara sögu

saga hjá Mörtu og Sölku Guðmundsdóttur sem semur textann og leikhópsins þetta er saga þeirra fjögurra já það er dálítið verið að einbeita sér að málsatviku hvað hafi mögulega orðið til þess að að þau myrtu það eru settar fram fjórar tilgátur já fjórar tilgátur

sem skipta verkinu upp í kafla

er ofbeldi ástríða ágirnd og misnotkun það er eins og

bak við morðið á

og kannski eru þetta allt ástæður það er náttúrulega engum spurningum svarað beinlínis heldur byrjar leikhópurinn að rannsaka þessar spurningar þau gera það með því skrifa verkið á tvenns konar hátt annars vegar er notast við

fyrir þessa sýningu og það er Salka Guðmundsdóttir sem semur þann texta og

stíga út úr leikmyndinni og eru þá allt í einu komnir með möppurnar sínar

og flytja eiginlega nokkurs konar

leikritum leikhópsins já Marta hefur tamið sér mér hefur fundist mjög áhugaverður og maður hefur

ofsa sem var unninn uppúr

skáldsögu Einars Kárasonar hún hefur líka tekið svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson og og líka fjalla Eyvind eftir Jóhann Sigurjónsson og þetta hafa verið mjög spennandi sýningar þar að auki hefur hún

gert Lúkas eftir Guðmund Sveinsson þar tók hún leikrit eftir hann og hún hefur tamið sér mér fannst það ekki alveg takast mér fannst sýningin ekki nógu áhrifamikil af því að

ég hafði búist við meiru ég get sagt það og svo fór ég að reyna að skoða hvað hvað var að gerast þarna þetta er allt sett fram á frekar svona litlausan hátt og þá verður

þetta einhvern veginn pínulítið bitlaust og einhvern veginn þegar upp er staðið hefur maður engan áhuga það vaknar enginn áhugi sérstakur að kynna sér þetta mál frekar svo verður leikurinn líka pínulítið bragðdaufur og þessi fínu leikarar eins og Stefán Hallur og og Edda Björg þau þau klára sig og líka nýju ungu leikararnir en einhvern veginn verður þetta ekki nógu áhugavert kannski líður fyrir aðeins of þröngt sjónarhorn já kannski hefur hefur verið of lítill tími til að vinna þetta

hafi eimað efnið of mikið við skulum fara yfir í

er sýnt þetta er eftir Ragnheiði Hörpu Leifsdóttur í

þetta fjallar um sorgina

þetta fjallar um litla stúlku sem heitir Hafrún hún er á bilinu sex til tíu ára og hún er nýbúin að missa ömmu sína hún getur ekki sofið og saknar ömmu sinnar

og það verður til þess að hún fer í einhvers konar ferðalag þar sem hún tekst á við þessa sorg og þetta ferðalag er í raun og veru einhvers konar og þetta ferðalag er í raun og veru einhvers konar það er unnið mikið með svona

liti og þetta ferðalag er er skemmtilegt niður í undirdjúpin en